मीडिया हर लोग मन के राय बनाये म सबसे आगे हवे। काबर की मीडिया मन से टो अलग अलग सवाल पूछथे। ओकर बाद ओ आदमी के छवि मीडिया हर जैसा चाहे वैसा बना सकत हवे।